ia, asan"n̈y frein zen̈y kôa fa mandeha in̈y bisikileta araiky na tômobily araiky in̈y zen̈y manakana tsy takan̈y aksidan kôa fa tia, hijanona zen̈y. Kô fa intsaka eky zen̈y mandeha mare in̈y, <hesitation> ino fivolan̈ana izy zay mitery frain zen̈y midôko, mijanona zen̈y tômôbily.